أفضل طبعًا أفضل الوجت لإن المال ممكن يتجمع في وقت قصير، لكن الوقت طبعا محدود ما يتعوضش بكر، وبالتالي طبعا بنستغل فيه استغلال بشكل يعني جيد وبشكل كويس بشكل صحيح، مثلا <hesitation> لكن لحد ما نفضل الوجت طبعًا أكيد.